पाठ्यक्रमकहलके कुइ खास बिषयमे या पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारल किताब रहता । खस करके स्कुलमे होइल या बिद्यालयमे होइल या विश्वबिद्यालय मे पढइक तहिन पाठ्यपुस्तक तयार पारल जिता । भाषा अनुसार आउ कक्षा अनुसार फरक फरक पाठ्य पुस्तक रहतियाँ । जस्तेकी छोट कक्षामे समान्य रुपमे पाठ्यक्रम तयार करल रहता कहलेसे बडा कक्षामे ओइनके लेबल अनुसार भाष्ट रुपमे पाठ्यक्रम तयार करल रहता । पाठ्यक्रम खास करके अध्यन करेक तहिन तयार करलजिता ।